سیڑیاں دا مقصد ہوندا ہے کہ اونچائی والے <hesitation> تھان تے اُتے چڑھڻ لئی جان، نیچے اُترڻ لئی جان، سیڑیاں دا ورتا ہویا استعمال کیتا جاندا ہے۔ ایک سادہ پر بہت ہی فائدے والا سادھن جو کہ دفتر تے دکاناں، گوداماں تے نمیراں دے نال سادھن ہوندے لئی جوڑیاں ہوئیاں انہاں وچ ورتے جاندا۔ سیڑیاں دی مدد نال انسان کام آسانی نال کر لیندا ہے جو کم کسے مدد دے بغیر مکمل نہیں ہو سکن گے۔ کار وچ سیڑیاں دے نال بَتی بدلڻ، پنکھیاں صاف کرنا، چھت تے چڑھڻ، تے اونچائی تے الماری نوں سامان رکھن تے اتار لئی جمع کے کئی۔ نمیراں کا قرض وچ وی سیڑیاں چڑھیا مزدور نوں کندھے تے کم کر لئی جِمیں پینٹ کر لئی، چھت نوں ڈیکوریٹ کر لئی۔ تے ہور بہت ساریاں تھان تے سیڑیاں دا ورتوں جیڑی ہوئی تے جیڑی ہون دی۔ سَر وچ کہیا تاں جیڑی سیڑی اونچائیاں وچ انسان نوں آسان تے سُرک نال پہنچوندی جیڑا ہو ہوندا۔